Agaarei aru, uka ata'e kobaa'iai agaa. A riirii- haraaboroo oo'ore bo bi'ee bo husiroriarei bisio bo korau bi'ee. Uka eipa hura'opa bisio biusikiarei iisio. Uka ata'e biusiki hura'iai agaa. Ha orii ii'aa a baiia agaarei bisio, ee iiboo abaraeaa ouu, tabeo'upa airaba airari bisio pita bo kopisii iisio. Boorii bai riirii- haaraaroo bai abapitee, bai'aea paakora ariabu'ibiri. Haia oru aira bo kariro pirio tooraaraapiri haia. Haia oru aira keararo'obi iipii. A riirii- haraaboroo bisio bii'eepitee bai, airaba tabeo pitee. Bisio aira tarai'o'uropa, airaba tabeo'upa bo aripu reesi'upa, haia bisio paakora ibiri biogaa bisio, akukupita bisio kopisi'uurii kaakaasoo'uuri, paakora ibiri bo suku'u re'utei biogai uka hisia'ibiri. A bii'eeaupa bo husirori bisioi hapita bo riirii'uaarei, a riirii- haraboroo sa bii'eehaarahao bo husiroriarei uka bai bii'ee- haaraaroo hitaka. Bisio pita iibaa tooraaraa ou'iarei ukareraeaa heetaapita'oeaa o iisio. Eipare iiboo a si'iaupa bisioi oru'oo Paapua Niu Ginii, ha boorii papo'uu, aru ato'oro bai abee. Are o riirii- haraboroo airaba tabeobuu pirio piro ukaraba tabeo- haaraaro, piro keararo'obi piro booriiaa papo'uu piro ukaraba tabeo- haahuroo, o bo aripu sa airaba tabeo- harahue. Bisio pita eitaro ta uka birareea aba'uiaa bai, hioko'i ta birareehara hioko'i ii tabiririarei tai bii'ee'uiaa. Hapita aru oru baire ku'uku'u- hareeroo, hapita aru ato'oro bai abee bai. A riirii- haraboroo bai ababuu bai. Airaba tabeopitee roga'a oirare bisio ppita tabeo- haahuroo bo korau iboou. Bisio a ukarehua pita huku- ha'aaroo, o bisio aba'uiaa bo husiriarei haia o bira oru tuutuusi'eehara bisio oo iisio pita huku- haa'aaroo pirio. Hioko'i bisio pore'uiaa, aa bisio a ouribohara oo'ore retepita hitaka iisio pitee oo'ore bo korau. Bo tabiriri bisio aree'uu huku'uiaa, aa bira pa'ituihara biraa. Bira uka bai, a uka ouribohara oo'ore pita'oeaa. Korau basi